komiði sæl og verið velkomin í í þessum þætti ætlum við að rifja upp helstu fréttir vikunnar við fjölluðum meðal annars um setningu

Meistaradaga á RÚV og fyrstu ljósmyndina sem tekin hefur verið af risasvartholi ég heiti

og í Krakkafréttum vikunnar var þetta helst ellefu ára lestrarhestur í Hvassaleitisskóla í Reykjavík hefur lesið hátt í hundrað bækur frá áramótum og heldur bókhald yfir árangurinn Hrafnhildur Markúsdóttir er iðin við að lesa og fær flestar bókanna sem hún les á bókasafni Hvassaleitisskóla frá áramótum hefur hún lesið áttatíu og þrjár bækur en hún skráir lesturinn samviskusamlega í

gefur okkur svo einkunnir fyrir það Hrafnhildur sinnir einnig öðrum áhugamálum fyrir utan

ég æfi handbolta með Fram og ég æfi djassballet í j s b og hvernig hefur þú fyrir allan lesturinn ég les alltaf á kvöldin þegar ég

til tíma í breskum stjórnmálum er fátt sem kemst að þessa dagana annað en Brexit

umræður á þinginu vekja mjög oft athygli því mikið er um frammíköll og læti svo eru margar eldgamlar hefðir og venjur sem eru svolítið furðulegar þingið skiptist í tvær deildir ekki stíga fæti inn í sali neðri deildarinnar og hefur enginn úr konungsfjölskyldunni gert það síðan sextán hundruð fjörutíu og tvö það hefur verið hefð að í hvert sinn sem drottningin heimsækir efri deild þingsins skella þingmenn neðri deildar hurð í andlit fylgdarsveins hennar sem tákn um sjálfstæði sitt þegar búið er að velja þingforseta er hann dreginn úr stól sínum af samstarfsfólki og þarf að þykjast eins og hann eða hún vilji ekki taka

við starfinu sjö þingforsetar hafa nefninlega verið teknir af lífi af valdhöfum í gegnum tíðina þar af lét Hinrik áttundi hálshöggva þrjá þessvegna þykir

brandari á þinginu að láta

starfið sé alls ekki eftirsóknarvert heldur beinlínis lífshættulegt og svo er bannað að skylmast í þingsalnum á gólfinu eru rauðar línur beggja vegna og á milli þeirra á að vera nákvæmlega jafn langt og

tvö sverð þar af leiðandi ef andstæðingarnir draga upp sverð ná þau ekki á milli fimmti þáttur

hvað höfum við gert var sýndur í gær þar sem fjallað var um líf á landi skógrækt og votlendi heyrum hvað ungum fannst um þáttinn

mjög mikið sem hefur í för með sér mikla losun finnst mjög skrítið að það gerist svona þegar naut um daginn en ég skildi ekki neitt bíddu

var að fatta eitt það vegan er svona sem borðar ekki kjöt og borða ekki kýr

þá missum við mjólkina okkar er uppáhalds drykkurinn minn svo ég skipti um skoðun krafan um aukið jarðnæði hefur leitt til þess að á hverju einasta ári er kveikt í skógi eða hann ruddur á svæði sem er meira en

var sett í dag með pompi og prakt í Hörpu og aðrar hátíðir eru farnar af stað víða um land borgarstjórinn í Reykjavík Dagur b

setti hátíðina í Reykjavík með miklum látum þar sem Kópavogsbær tók forskot á sæluna og byrjaði sína þar kom meðal annars fram í Salnum í Kópavogi og lék listir sínar leiðarljós hátíðarinnar í Reykjavík eru gæði margbreytileiki

og gott aðgengi að menningu barna með börnum og fyrir börn hátíðin stendur til fjórtánda apríl og fjölbreyttir viðburðir fara fram í grunnskólum leikskólum og listaskólum það verður líka líf og

fjör í Ráðhúsi Reykjavíkur Hörpu og í öðrum lista og menningarstofnunum borgarinnar ungir fréttamenn flytja okkur svo fréttir af viðburðum á næstu dögum hægt er að skoða dagskrá hátíðarinnar á

punktur is blóðmör frá Kópavogi sigraði í músíktilraunum tvö

keppninnar fór fram á laugardaginn hljómsveitin konfekt lenti í öðru sæti og Ásta í því þriðja þrír ungir rokkarar skipa blóðmör þeir Matthías Stefánsson á bassa Ísak Þorsteinsson á trommur og Haukur Þór Valdimarsson á gítar

valinn gítarleikari músíktilrauna í ár rosalega gaman þetta er bara ég trúi þessu ekki ennþá svo náttúrulega stoppar ekki síminn endalaust tilboð og svona þetta er bara

hefur verið starfandi frá tvö þúsund og sextán sveitin spilar hressandi þungarokk í anda

og strákarnir segja að rokkið sé ekki dautt alls ekki rokkið lifir RÚV fóru fram um helgina þar sem keppt var í mjög fjölbreyttum greinum þar á meðal í pílukasti og tölvuleiknum

mótið meistarar meistaranna í pílukasti haldið keppnin var hörð bæði í karla og

og á endanum stóð Petrea Friðriksdóttir uppi sem sigurvegari í kvennaflokki og Þorgeir Guðmundsson í karlaflokki á laugardaginn var í fyrsta sinn keppt í Íslandsmóti í tölvuleiknum

einn mest seldi tölvuleikur heims í meira en tuttugu ár meira en sjötíu spilarar hófu keppni í mars og þeir fjórir bestu mættust svo í sjónvarpssal um helgina Skúli Arnarson og Jóhann Ólafur Jóhannsson léku til úrslita og þeir stýrðu báðir franska landsliðinu þeir spiluðu tvo leiki en það var Jóhann Ólafur sem bar sigur úr býtum en hann lagði Skúla með þremur mörkum gegn tveimur og er því fyrsti Íslandsmeistarinn í

þá er komið að umfjöllun um uppáhalds bók í krakka ég er tólf ára og þetta er uppáhalds bókin mín dagbók Önnu

lýst bókinni í þremur lýsingarorðum já hún er bara frábær bók

hjartnæm og svona fróðleg

hún er um stelpu sem að er gyðingur og var í felum í

í seinni heimsstyrjöldinni sem að já Hitler og þannig og hún er bara að fela sig og þetta er bara um hana er þetta uppáhalds bókin þín

út af því að hún snerti mig og mér þykir mjög vænt um hana og um alla karakterana ekki skáldsaga þannig að örugglega það já ert búin að lesa hana oft ég hef reyndar bara

ein af uppáhalds bókunum mínum og ég hef lesið flestar kannski sex sinnum eða oftar en þessa bók er ég bara búin

örugglega bara Anna

myndirðu segja að væri uppáhalds parturinn þinn af bókinni ég myndi

bara segja byrjunin og líka þegar hún byrjar að kynnast fólkinu og tala loksins við fjölskylduna sína um hvernig henni líður stjörnufræðingar hafa tekið fyrstu ljósmyndina af svartholi þessi sögulega mynd er afrakstur meira en tíu ára vinnu vísindamanna um allan heim en hún sýnir skuggann sem svartholið varpar á glóandi heita

umlykur það svarthol eru ein fyrirbæri alheimsins þau eru staðir þar sem þyngdarkrafturinn er svo sterkur að ekkert sleppur frá þeim ekki einu sinni ljós myndin af svartholinu var tekin með sjónauka sem kallast

dregur nafn sitt af sjóndeildinni sem er jaðar eða mörk svartholsins ef eitthvað fer inn fyrir kemur það aldrei út aftur sjónaukinn er í raun átta

um allan heim sem eru tengd saman þannig fékkst einn risavaxinn sjónauki sem er jafn stór og jörðin til þess að öll loftnetin gætu

í einu þurfti að samstilla þau með nákvæmustu klukkum í heiminum Guðni t

Jóhannesson forseti Íslands hleypti af stokkunum átakinu Íslenskt gjörið svo vel þar sem innlendir framleiðendur og verslanir taka höndum saman og bjóða upp á úrval af íslenskum vörum í verslunum víða um land mig langaði til þess að styrkja þetta ágæta framtak hvetja fólk til þess að huga að því sem er búið til hér heima

opnunarhátíðin var í Bónus í Garðabæ og þar hitti forsetinn móður sína fyrir tilviljun sem var að fara að versla

var hérna fyrir tilviljun að versla velur hún íslenskt já ég held að það hljóti að vera ég fæ að minnsta kosti góðan plokkfisk heimsókn ný rannsókn á íslensku máli leiðir ýmislegt fróðlegt í ljós um muninn á því hvernig krakkar tala og hvernig fullorðnir tala sérstakt málfar

unglinga byrjaði að þróast um miðja síðustu öld þegar mjög margir fluttu til Reykjavíkur þá

nafnorð og lýsingarorð og töluðu um að eitthvað væri

gaggó unglingamál einkennist gjarnan af svona óhefðbundnu orðalagi er oft svona mjög myndrænt og skapandi Sigríður stýrir ásamt Eiríki

Rögnvaldssyni stórri rannsókn á áhrifum ensku á íslenskt mál maður heyrir í dag að

sumir tala um að gefa ræðu give a sumar breytingar á málinu er ekki hægt að rekja til ensku fólk var spurt hvort því fyndist setningin strákarnir eru blankir þeim vantar fimm þúsund krónur eðlileg rétt væri að segja þá vantar en flestum sem eru yngri en þrítugt finnst setningin eðlileg

þau voru líka spurð um setninguna þeir hlakka svo til sem er málfræðilega rétt en bara einum af hverjum þremur sem eru undir tvítugu finnst en eru þessar breytingar góðar eða slæmar það liggur í eðli tungumála að breytast öll lifandi tungumál breytast

í Reykjavík er nú í fullum gangi á opnunarhátíðinni var líf og fjör þegar fylltist af krökkum sem fylgdust með spennandi dagskrá við ætlum að skipta yfir til ungu fréttamannanna Sögu Maríu og Iðunnar og við fáum svo á næstunni fleiri fréttir frá ungum fréttamönnum af erum hérna staddar á opnunarhátíð

við rákumst á Dag að skapa barnamenningar vor hlátur bros stemmingu hversu mikilvæg er svona hátíð fyrir Reykjavíkurborg mér finnst hún vera ótrúlega mikilvæg

að lyfta því að það er verið að gera ótrúlega

hluti út um alla borg við erum að lyfta barnamenningu sérstaklega sem hefur gleymst en ekki síðustu árin

fjögur börn sjálfur og þau fengu það verkefni að finna eitthvað á dagskránni sem að þau vildu skoða og svo tökum við framhaldsfund á morgun og reynum að skipuleggja þannig að við erum ekki búin að velja takk fyrir takk fyrir takk fyrir sömuleiðis Hugrún Vigdís ungur fréttamaður var við opnun Barnamenningarhátíðar og hún heyrði hvað krökkum fannst um atriðin

mikið líf og fjör í Hörpunni í dag þar sem þúsundir

streymdu inn til þess að horfa á

hvernig fannst ykkur hátíðin mjög skemmtileg hvað var svona skemmtilegt við hana bara gaman voru þið með uppáhalds atriði já örugglega bara í endann hvað var svona skemmtilegt við það miðað við öll hin atriðin eða já annars örugglega þarna

já mjög fyndinn hvað fannst ykkur skemmtilegast við hátíðina þegar hann tók draumar geta ræst

það svona skemmtilegt ég veit það eiginlega ekki var eitthvað atriði sem fannst sérstaklega spennandi eða fyndið já

Jón Jónsson hvað var uppáhalds atriðið ykkar

fimleika mitt líka Fanndís Friðriksdóttir lék sinn hundraðasta

þriðjudaginn og varð um leið níunda konan til að spila hundrað landsleiki fyrir Ísland íslenska kvennalandsliðið gerði eitt til eitt jafntefli við Suður Kóreu í æfingaleik leikur Íslands og Suður Kóreu á þriðjudag var annar vináttuleikur liðanna á þremur dögum en Ísland vann fyrri leikinn þremur í fyrri hálfleik átti Sigríður Lára Garðarsdóttir skot í þverslá af löngu færi en Rakel

náði frákastinu og skoraði með

metin fyrir Suður Kóreu og þar við sat og liðin skildu jöfn Fanndís Friðriksdóttir hefur þar með spilað hundrað leiki með landsliðinu sjómenn í Japan hafa fengið alveg nóg af ágangi sæljóna sem éta frá þeim afla og skemma fyrir þeim

netin ganga nú undir heitinu

sjómenn í

eru orðnir þreyttir á baráttunni um fiskinn í sjónum Sæljónin geta vegið allt að því eitt tonn og hvert og eitt þarf að éta tugi kílóa af sjávarfangi daglega það er samt ekki nóg fyrir sum þeirra því þau naga líka það má bara veiða örfá

á ári því þau eru nálægt því að teljast til dýra í útrýmingarhættu við endum þáttinn á myndum af þessum

við þökkum fyrir okkur og sjáumst síðar